<hesitation> Ti juntuul mak yan kiwojetej ti'ij b'ix b'ix ku b'ix ku ukuxtalil b'ix uka'aj ti kuxtalil tinwetel men la'ayti' uka'aj umanes yaab' jaab' tinwetel, b'ix kuya'lik tak a' kimil kub'ensiko'on la'ayti' inten yan ink'a'ooltik ma'lo', men la'ayti' uka'aj ti umentej injanal, la'ayti' uka'aj ti kuxtal tinwetel yan inwojetej b'ix b'ix utukul b'ix u- umentik tulakal b'a'ax ma'lo' yan kik'a'oolb'il jach ma'lo' la'ayti' la'ayti', men inka'aj inkuxtalil yaab' jaab' ti la'ayti' etel la'ayti'. La'ayti' yan up'o'ik innok', la'ayti' yan umentej injanal, la'ayti' yan uyojetej me <hesitation> miistej tulakal a' naj, <hesitation> la'ayti' uka'aj utz'aj umuk' ti ten la a'lo' yan inwojetej b'a'ax utuklik ti ten wa uk'aten wa ma' wa uk'aten la'ayti' uka'aj umentej tulakal b'a'ax in- ink'atij wa u ma' uk'aten la'ayti' ma' u- uka'aj umentej uka'aj ti- ti lox tinwetel a'lo' ma' ma' ki'.